<hesitation> يعني هأكون حابب إن أنا أشتغل في شغلانة بتدعم الفرق الأخرى <hesitation> اللي أنا موجود في الشركة فيها <hesitation> زي مثلاً الموارد البشرية ده هيساعدني إن أنا أخليهم إن هم يشتغلوا بشكل أحسن <noise> أشوف مشاكلهم أحاول أحلها وكذلك برده ال <hesitation> إن أنا أشوف احتياجاتهم المالية بحيث إن هو بقدر الإمكان المرتبات تكون كافية ليهم.